<hesitation> Habwokuba no'ba oyina amagezi, agari kusobora kurabya omukizibu, <hesitation> no'manya nebizibu ebikwijja, no bimanya kara, no bye, <hesitation> hara, <hesitation> kubye, Kubyehugura, okyetegerieze.